الموضوع بسيط خبز خبز يكون طازة لسا توك-توك شاريه أ ممكن عاد لحم دچاچ اللي النوع اللي تفضله بعض الصوصات أو البهارات إذا كان مايونيز إذا كان كاتشاب أو حاچة أ طبعا تحطهم على بعض، تحط ال-اللحم أول شيء أو الدچاچ ثمن الصوص نفسه، آآ ثم ممكن لو تبغى تحطها في الفرن مثلا شوية عشان يسخن أو حاچة بس.